Namaike ane anea da da uleude dawese uaneo uane pupule wiluma dawese uloiwede, me ane anea wailuma ite wailuma aho ma ane kasinapu, ma ane liki, ma ane katela, ma ane hudiy, ma ane umpi umpian ma ane sepu sha'i ane ane ma ane hala wailuma. Nawete wai yameneho wai weneoke akuse ma ute'e wai wai wanata <hesitation> utena uduwe kasinapu nama ane wai dawese masuluwida wesema ane, <noise> ianede duwe sa <hesitation> utali launi sepu'e ma ute'e wai nudadi dawese ma ma umunu dawese ma ane, nana nama hudeke ma otuede maumuda dawese ma anede sekui kaitelade mahia ewai wanata sepua dawese ma naitewte yamaneo uyani launi sepu sai namau ede maane wailuma peliwali maane hala tinade maane kasinabu tinake mudede maane liki sepu nai heke'i ehekowai itewai luma maaneke.